To <hesitation> sol, sol anita̱ ko la bi ma̱ yi ba, ama sol ɗe di yi ga̱ tong ɗe di yi ga̱ tiak pya, bi ga̱ pa̱ sol ɗe di yi ga̱ tiak pya, aka ndibi ba, ga̱na la ga̱ ga̱ sol, se bi ga̱ la zem ga̱ ɗe ga̱ shin ni, hen man nƙa̱m sol ɗe pa̱ kiaklang yi ba, ama la ga̱ gok, sol tong seet a̱en pa̱ ga̱, la ga̱ ga̱ sol ga̱ seet a̱en, la ga̱ sol ga̱ mang kasak ga̱ ni har ga̱ yil ga̱sampe, hen ƙerek nda men kurga̱duut ga̱ dok, naan ga̱ na shin ka mu. gok muk <hesitation> bet muk la fya ma, rap muan kam ga̱ yil ga̱sampe, a ka dibi ba aka ni ga̱ sol hok, sol shii a kong, sol a̱en pa̱nang ga̱ yil ga̱sampe a kong, so ga̱ na ga̱sek hok ama karshe muk ni ɗe muut, sol hok ɓot ga̱ seet ni tiaklang ba, ama sol hok dai kat ni ga̱ lan dibi, kat ni ga̱ lan dibi hok anita̱ mu kwal nie a̱en fe kwal kwal nie sol shii fe kwal, ga̱ sa̱ bi ga̱ zem ga̱, ga̱ swa bi ga̱ zem ga̱. Duk <hesitation> lokaci ga̱ ga̱fe ga̱ zem bi ga̱ zem tyak ga̱ anita̱ tong ga̱ shin ni, tong ga̱ seet lu ga̱ zem ga̱, tong ga̱ haan ga̱shing nasara na̱ ga̱ zem ga̱, tong ga̱ muan pe ga̱ zem ga̱ kat la ga̱ ga̱ sol. To ga̱ na ɗa̱a̱n ga̱sek hok an ɗa̱a̱n tyak pya, nie ga̱pe tong tong ga̱ yol ba ga̱ ta, sol moto a kong zuwa jos, ga̱na la ga̱ ga̱ sol tong ga̱ muan muop seet lua a kong ta̱ ɗa̱sa̱na̱ Kilo galutuk, la ga̱ ga̱ sol tong ga̱ seet kilo hok tong kai saar ko yagurum se bi ga̱ la zem ga̱, la ga̱ ga̱ sol, tong ga̱ mang gurum ga̱ vwan le ga̱, ga̱ na tong ga̱ vwan le ba, ga̱n ɗe bi ga̱, tyak ga̱ a ga̱ ga̱n tong mak tong ga̱ jidadi, la ga̱ ga̱ sol, ga̱ shin bi ga̱fe tong ga̱ shin ga̱ mat- jap ga̱, jap ga̱ tong muan makaranta ko la an nang pe ga̱ zem muop. La ga̱ ga̱ sol, to ga̱ na to a tyak pya, la ga̱ ga̱ sol tong ga̱ dan tong ga̱ sa̱ bi ga̱ zem ga̱ ka lokaci ga̱ zem ga̱ zem tyak ga̱. La ga̱ ga̱ sol tong ga̱ <hesitation> kat mutani ga̱ wel muop, nie fe wel ɗe di muan yi ka yil men, ƙen ɗa̱asa̱na̱ ga̱ ɗe men <hesitation> ɗa̱a̱n rayuwa duniya ga̱ ɗemen ɗa̱sa̱na̱. Sol anita nda bi yi ɗa̱sa̱na̱, la ga̱ ga̱ sol, dole ƙen hen la̱ ga̱ sol ɗa̱sa̱na̱ tong na ma̱shar na̱ ga̱fe muop ni ba, tong na ma̱japna̱a̱n na̱ ga̱fe muop ni ba, tong na ma̱koptana̱ har mu ga̱ niak yit na̱ ma tong pa̱ muop nie ga̱fe naan ga̱ naan ga̱ na shin ka muop, niefe muop man bi ga̱ ɗe muop tong shin yi ba, mu ga̱ niak yit na̱ to, ama hen tong pa̱ muop kat la hen ni. To sol na̱ <hesitation> a tyak pya ai, la ga̱ ga̱n ni ga̱ shin bi ga̱ zem ga̱, la ga̱n ni ga̱ muan ko la an nang ga̱ zem ga̱, la ga̱n ni <hesitation> ta̱ dinga le nsak ma ga̱ dinga ga̱ rwan iri iri ga̱ zem tyak ga̱, koop ga̱ rwan ga̱ zem tyak ga̱ <hesitation> dip jap bi dai tong ga̱ shin ka ga̱ zem tyak ga̱ kat la ga̱ ga̱ sol, ga̱ na ga̱sek hok ma a tyak pya, ga̱sek ma ɗe di ga̱ Hankali ga̱ tong ba pe ga̱ ga̱me, so sol, hen bi ga̱ na na̱n man sol a bi ɓuet hankali pe ga̱ ga̱me. La ga̱ ga̱ sol hankali ga̱ tong to sol shiang ɗa̱a̱n bi ga̱ sa hen kwal fe sol shiang, a ka dibi ba a ka kwal ga̱ ɗe na̱ kwal na̱ ga̱pe sol a bi ga̱ ɗemen. la ga̱ ga̱ sol, dok la ga̱ gok, tong ga̱ shin bi ga̱ zem ga̱, ga̱ ru lutuk ga̱ sarap bi ga̱ zem ga̱, ga̱ kwal biga̱ zem ga̱, tong ga̱ ɓot ɗe ga̱n muan ɗe ga̱n wap <hesitation> ƙen hen ga̱ sol ɗa̱sa̱na̱ hen kat hen wap long, la hen ga̱ sol hen nong wap long.